Nañu waxtaan kay piccag picc nañu waxtaan, na fu fu bii sabee danga xam bee lu mu wax lu mu sab waa. Ah bu sabee danga xam ne ñoom kii sab na li mu sab moom xam naa ko xaaral ma tontu ko waa.